Penso che a differensa a segge questa. Beh tanto pe incomensâ creddo che tutto o çibbo o segge organico, comunque se intendemmo dî organico comme preparou con cura, porrieiva dite che segge inte l'allevamento de carni che mangemmo, segge inta coltua, segge inta into confeçionamento di çibbi, penso che o çibbo organico o segge quello ch'o va à obedî à de regole pe çercâ de tutelâ, de fâ stâ segui in salute e persoñe che ô consumman.